अनाज खाए ले स्वस्थ बने रहे ए तुमान ल ऊर्जा देते आऊ। बहुत सारा जरूरी पोषक तत्व देते। अपन खाना म अनाज ल बढ़ाई के कुछ आसान तरीका हैवे। नाश्ता में अनाज ओट्स दरिया या मूंग मिली के दलिया खाए। एमा फल मेवा या बीज मिला सकत हो दुपहर के खान म। अनाज ब्राउन राइस किनोवा या जो राइस सबूत अनाज ल अपन सब्जी आऊ। प्रोटीन के संग मिलाए के खाए सकत हो रात के खाना म। अनाज रोटी के जगह मल्टीग्रेनियर सबूत अनाज खाए सकत ह।